لو كنت في حفلة واتعرفت على شخصية امممم هحاول ادخلها من مدخل اللي هو أزيك عاملة إيه. انا مبسوطة اني شفتك هنا. انتي بتحبي النوع ده من الحفلات ده ولا لا انا بحب اجرب حاجات جديدة وحاجات كبيرة وحاجات كثيرة قوي مختلفة. وبحب اصلا فكرة اني اتعرف على ناس جديدة يعني.